Eey, nayi kañum e beyi ine ngannditi joomun. So ɗi njiyi jom majji ɗi ngona e huunde walla meelde, takkaade joomun, ŋañaade e ɓanndu joomun. Rewde e joomun kala to joomun yehi, doga, folde ena taarto joomun, e huuna.